कई ठो जानवर मन में छलावरण पाए जाल काहे कई उमन में लड़े भागे के क्षमता कम रहेल ओ कर बर इमन रंग ला बदल कर शरीर फुला कर अपन आप ला डरावना अउ खतरनाक दिखाथे अउ धोखा दे शिकार करथे जान बचाथे।